يمكن الرسالة كانت خريطة جديمة تدل على مكان زميخ في مكان بعينه عن العين، قررت الصيادة رغم عمرها انها تروح فى مغامرة جديدة.